Karazagna tanagna be ndraiky kara amnay zo Maroantsetry de commune urbaine de miaraka amina commune rurale roa mby roapolo de agnaty komina urbaine io mizarazara misy tanagna madinika ohatra Antanambo Ankeka andrefagna Ankeka lava Anjamarigny Ankeka be Andranomena Androkaroka la pointe de izy regny mbola afaka mizarazara un-un deux trois de misy mazaka jisky cinq.